Tan uxi b'a tan inchufu chuchufu chuchuyu' chuchuy tan uchuy chuchuy tulakal b'a'ax yanäjij, uchij ti la'ayti' b'a'ax ulaak' ma' tito'on tan kiwil tan ki'al wa'lik <noise> ma'an b'aje'laj yan tulakal b'a'ax yanäjij uchij <noise> chen yan ti tulakal.